Alura vadu sü ün sito Internet, vadu vëddi tüte le aplicasiun ch'a i sun, cercu cula che l'ai da manca, pöi dopu la devu dëscarié ën sima a me telefono <hesitation> e cuand l'ai bütala sël telefono vadu pöi a verifiché se tüt lon, ël procediment che l'ai fait a funsiun-a